Siz bugun jimsiz <noise> Nima bo'ldi? Biror bir dardingiz yoki muammoyingiz bormi? Keling menga ayting. Dardlashaylik! Balki birgalikda yechim qilarmiz. Lekin bunday jim yuraversangiz, qovoq tumshuq qilaversangiz, atrofingizdagilarga-m -ga ham yomon ta'sir qilishingiz mumkin.